أعرف إنك تجد صعوبة في الاستيقاظ مبكرًا، بس جرب تنظم وقتك شوي. حاول تروح النوم في وقت ثابت كل يوم، وتجنب الأشياء اللي ممكن تأثر على نومك مثل الموبايل أو القهوة